Go'o, tati, joi, jweeɗiɗi, jweenai, sappo e go'o, sappo e tati, sappo e joi, sappo e jweeɗiɗi, sappo e jweenai, shappanɗe ɗiɗi e go'o